اول شي جهز مكونات الكيك دبعدين ابدأ بصنعها عن طريق اضافة الطحين في زبدية.،والبيض والسكر الفانيليا وعصير البرتقال في زبدية ثانية ،نخلطهم زين لين يذوب السكربعدين اضف الخليط السائل الي الطحين واضف عليهم ملعقة بيكنج باودر اخلطهم زين بعدين احطهم في صينية وادخلهم الفرن